സിന്ഗപോരേ ദു നാല് രശ്ത്ര ബസേ ഓന്ദു ഏന്ഗ്ലിശ്। മന്ദരിന്, മലയ്, തമില്। ഏന്ഗ്ലിശ് മൈന് ലന്ഗുഅഗേ। അ കല്ന, ബുസിനേസ്സ് ബക്ക കല്പുനേക്കു സിന്ഗപോരേ। ദു അദിഗേ വന്ഛി മിക്സ് ഓന്ദു മലയ് ദ ഛ്ഹിനേസേ। അവദ് ഇന്ദിഅന് അവദ് പേരകനന് പുര മിക്സ് മലിപിരകുല്। അല്ത ഫമോഉസ ദിശ് പന്ദ ഹൈകനന് ഛൈ, ഛിച്കേന്। രിചേ ഛില്ലി ച്രബ് ലക്സ ഹോക്കിഏന് മീ രോതി പ്രത। കയ തോഅസ്ത് അന്ദ് ചോഫ്ഫീ അല്ത കേല പര്ബത് ഓന്ദു। അല്പ ഛ്ഹിനേസേ നേവ് യേഅര് മലിപിരകുല് ദീപവലി। അലിപിരകുല് വേസക് ദയ് മലിപിരകുല് ഥൈ പൂസമ്। മലിപിരകുല് സിന്ഗപോരേ ദു രേലിഗിഓന് ല വന്ഛി। മിക്സ് ഓന്ദു അല്പ ബുദ്ധിസ്മ് ല ഓന്ദു ഇസ്ലമ് ല ഓന്ദു। ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ് ഓന്ദു ഹിന്ദുഇസ്മ് ഓന്ദു തഓഇസ്മ് ല। ഓന്ദു അല്ത ഫമോഉസ ജഗ പന്ദ മരിന ഭയ്। സന്ദ്സ് ഗര്ദേന്സ് ബ്യ് ഥേ ഭയ് മേര്ലിഓന് സ്തതുഏ। ഛ്ഹിനതോവ്ന് ലിത്ത്ലേ ഇന്ദിഅ കമ്പോന്ഗ് ഗ്ലമ്।